باش نقدر نحمي العالم من أي غزو فضائي فضروري ندرس نقاط ضعف الكائنات الفضائية ونكون فريق قوي ونستعمل التكونولوجية المتقدمة والأسلحة الفعالة والهدف يكون هو التدمير ديال السفن ديالهم والمصادر ديال الطاقة باش نضعف من القوة ديالهم ونوقف الهجوم.